<hesitation> Fomba fikarakarana laoka alongany anh, izy vao avy nivangianao avy ta bazary igny si anh de sasanao madio anh, alanao kirany anh, de alanao tainy. _x000D_ De <hesitation> andrahoinao am'zaigny, atainginanao ambony tokoàna de masahinao sara fa ndraindraika monkony arô arakaraka laoka io, hoe telopolo minitra na raika adiny no araha, de igny azahoana otrikaina.